Elimu yetre umuhimu sana kwa jamii kwa sababu elim- bila elimu kwetre we ilima imfundi <hesitation> elimisha mndu choose kakuelewa fo.